<hesitation> ekintu eky’emere <hesitation> nyowe kunkuza kare okwezi kukuba nikuhwaho <hesitation> nikwata emitwaro emitwaro yangye ikumineetaano ahakuba ahabw’okugira ngu nintuura nyenka, ninkwata emitwara yangye ikumineetaano ngure emere ngura akahunga, ngura omuceeri, ngura sukaari, buto <hesitation> nibyebyo nk'ebinyeebwa obito obitereka oguma nookoraho kakye kakye oguma nooteekaho kakye kakye, konka tikugira ngu buri runaku nimba ninteeka hariho obworikwija obumwe naaba ninduga nk'aha murimo ndugaho nduhire, ngira nti kangyende nkoreki ngira ki, kangyende omu hotel ngure emere, emere ya hotel of course aha no- no- noogura nk'eye noogura eyenkumiitaano waaba nooyenda kurya emere eboniire, noogura ey’enkumiitaano so mbwenu <hesitation> okwezi kwaza kuhwa, okwezi kwaza kuhwa waakwata eria emitwaro ikumineetaano <hesitation> omu hotel omu kwezi omu hotel ninzamu emirundi emirundi nke- nk'ena ninga etaano emirundi nk'ena ninga etaano okazigiita okazigiita aha mitwaro ikumineetaano konka aho noogiitaamu n'obundi bukye bukye nk'ebitookye nooba ota tokaabaasa kubisitookinga nibishiishikara <hesitation> oije ogiiteho okuza kuronda nk'ezo entura obutura, obutunguru noobaasa kushanga nk'omu kwezi waakozesa emitwaro nk'ahaagati y'abirineetaano na makumyashatu aho aho ninkigamba ahabw’okugira nintura nyenka tinkumanya bariya abakuba nibatuura n’abataahi baabo <hesitation> ebyabo nka nyowe aha bwangye omu kwezi nooshanga ndikushohoza ndikushohoza omu kwezi omu kwezi nooshanga ndikushohoza ahaagati y'emitwaro abirineetaano na makumyashatu.